Tawreede sofeer ɓuri sabi so ɗon sofeer kaa fuu ko hollata wiide a jon mobel. An jeyi mobel maa a waɗan ko muuyiɗaa. Tawreede sofeer ɓuri so ngoonga. A suultan duu e kulle kuurɗe. Jon kaa fay so e dawol goɗɗungol, aɗe waawi hinnaade golleeji laa goɗɗi. Aɗe waawi ɗaanaade. Jon kaa ɗun e hono mun.